आकार अनुसार चींटी वेकू बाद काकरॉच वेकू बाद मूसू वेकू बाद बिरलू से बडू कुता फिर बाध से बडू ध्वाडा से बडू जिराफ़ से बडू हाथी से बडू ह्वेल मछली। ई छन आकार मा सबसे बडा